Ghar par jaapaanee khaano khaas soophee banaane ke lie apko kchu khaas samagri vidhi ki jarurat hoyegi. Ek asan tarika hay kusi bnane ko. Yhah khass kism ka chawal hoto hay. Jo chipchipa hoat hay. Vinegar sauce bnane ke laiya apko chawal ka sirka aur namak chahiyeo. Nohri shisho ko leve ke liye smundari ghass taja machlai ya aag, vegetarian kusi bhi bnaye ske. Taaje vegetable jaise kheera, avocado, gajar, soya sauce, vashvi aur ginger